﻿ <noise> Kana ditoh gidi ɗakwara ƙyakate akato lokaci michinne a kataw rani sanan ditama memma mafarin cikine ai sallah ma azumi amku'yam azumiye ku'yai sallah ku'yai murna ku fattu memendi ku ɗinkanko ku haɗe sannan ku ɗinyi sallah ma laiye ditoh maiwa ma sallah ne ditoh ekaw na laukabai amma kuma innga mandi daidai waa batu kwano belu ko kwano kunu aina ɗinka ku tarizafe ku ndatuku kudan kutatauni ku haɗe nzafetu ku waike ngwa mandi dai ka raboni a akaiye ka dagese ba mandi ka raboni baiye shikennan kana ndaman gaɗekaw raboni bai sabodka ditoh fatta sallah maiwa ma sallah fatta mafema akaw do'in ka totoi ka maiwa kamatukaw lauke ɗeweka mafema ako ku walan ka burbaɗi saf-saf ku ƙyano sallah ma idi ala ƃamnu zuwa fifeɗuyo seku yintu ku ndetu ala ƙarfe mƃat ditoh ƙarfe ma nƃakka waɗi ko nƃakaw ƃeluye ƙwa galankaye ƙarfe ƃelu ƙarfe kudunuye ƙwagali tuku zambai itakaye ku yanka sallah ma la'asarye seku yinɗi ka kurbi nzafetikaw ma mandi dusu ndenekaw agitikaw se idan kala ɗachi kala agisu sai dikama galtu, ku galanekaye seka yintu menkaw tufama kala agingwaƃanye sekaye seka wali ka galtu ku galanekaye ka yintu sanna dama ditoh sallah. Maiwama sallah ditoh manta mafema akaw ankuni ku wali a ziyara aboh kwarta ngwaƃam ɗachi ku wali aboh kwarta ngwaƃam ku walankaya sannan sekunai memandi dachikaw ku'yai ziraw-zirawtuku wadi kusai amutuku wadi ma sanyi ku mantanasima gidi ka'iyam membai, memmandi dikku 'yankaw a lewuntana tuku gaɗatakaw-gaɗatakaw shikenan do eyi fatta murna tuku kutai wada tuku kutai waɗa tuku ma sallah ku wali kuwai nƃilama kuchi maiwa kutingatuku kwa gilagila tuku ko kuma kuwai biwadi gii amukwa inuta biɗa tuku dai ngwa mandi na'ina biɗa a kwaraye ƙyei ngwana ina a kwarabaiye etu menni aboh famho ndetu nai bata taguwani ma ƙyawa zame toh dama ditoh taguwa ra'ayine ma riga ngwa'yam ka kalata muni ngwaƃam ka kalata muni ku gamamkaye seku ɗautuku ma memma murna saboka laukeka kalata muni seka neka kalatama ngwawadi etikasi wadi make nekaw kalata muko enisi ku tattari katu ku'yai ku gale menku abiti ku'yai danasha sosai ku'yai memandi kwala ina ku tame ka murna ku tamenkaye ku zure kuƙyei gela gidi biche ka kilometa wadi yaye ngwa kalekaw ulawtukaw toh daƙyu fatta mafene ma akaw dama ditoh fatta mafema akaw ai ɗauko ko wana mati bane dan saboka ditoh anfani akaw tuko mafeye ɗachi burin amma mu ndalaw mefeyi dai gaɗasi agam mafeyi dite ngwa memman ka ina ka ngwa ɗawu ka mafem a akaw kaddau ka yardi ka ɗawe ka birin ma akaw azu kare ma ngwa bai.

kana memma ngwaye ka malɗaka katuko toh kadda ka yardi ka waana'ibai ɗawu dikaw kullum kaba mafema akaw azu karema nga gidi dikaw.